أقدم مشبوس دياي على أصوله مظبوط بالتوابل الكويتية والزعفران مع الدقوس اللي يفتح النفس. أختار هالطبق لأنه يعبر عن تراثنا وأكيد راح يميزني بالمسابقة. وايد حلو، خاصة إذا كان الطعم مظبوط والرز مفلفل عدل. طبخة بالحب تبين النتيجة وايد زينة.